ما أجدر احدد <hesitation> إجابة السؤال وأجول وش مصدر الكون، بس أجدر أجول إن الكون يجولون إن الكون نشأ من إنفجار عظيم، بدا من نقطة واحدة وانفتح بشكل تدريجي، وهذا يدل على عظمة الخالق <hesitation> وعظمة الخالق للكون.